Cara tao perabot, siapa an bahan laesak no siap na alat a basa so na ho'i na alat yang ita sanga paken neu tao perabot basa so na tinggal kada tao barisin.